Mi irtai les mi yahha naa mi wanngini atal, to mi somi sai warta mi ndara ko mi hebai ko min nyama.